Jää e re lóra e kiee’ jy mó jï, jy <hesitation> jy e ‘ná’ re ï’ re kiéra e li xa jubíí kieera fá’ dsa my dxún jö e ‘ná’ re kiera jy jö’ jy e xa kä mⱥ nuu, jy jmý’ kie’ jy ráá’ i xen mⱥ nuu na nⱥ’ e re ï’ re kiera jö e lixa bii kieera, jy jmý <hesitation> jy jmy mó e üü’ e jmⱥ e lɇ re fáá’ra jöne e xa mⱥ nuu, la’ ba ló dsa jäáä jö e fá’ e ‘ná’ <hesitation> ‘ná’, ná’ li xa bii kieera.